Anni má del telle riák oya ni a pu gamna rə ak ina ma'an delle tə'an telle esək an lik, a pu na gbata oomit pa kalla butt di'ak. Sei ro'or sai ro'or butla at pu ro'or le na butta at butta at pu ro'or le na butta at, inde buttə aa mari i, pota rigəka re'ka or ye'na pa. i kəri isi i wee kaa i kam. i tosə wo'os so roo inim gbata ri'at uti go pa tingə pa mai i too i ka bô rooi aka do'as una na dó i músa pu. uza me’ da pu dooka bongə gàá mona oga ona na ɓampa laa ar oo too men iya, pu tenssə páa ai i pu naa mee ka naa paka rook uni massamen n dok ina pu boorum ka arə buttən nigerian anni rii ya soinde ɨka iak zur ika wass naa gə goan iika gwan billi ten mee ina gwani iii wa maz bóra na pa ziz daksə pa una da'ksə pa. Koo billa rə paa ameu pa ur me'a pa aza a kənu bila rə paa azaa arə ɓəə uni anya a kinik an uche páá ya sa gala ki boo sa kine to wessa lilles bon a kine pa sə irim irim sutum baar eli a torkə oraya buttə tə pat telle riak a jau wassa pa butta at pi ro'ar le na butta at butta pi ro'ar le ri eri eni mari igbəən dellen una gə gom bar sei a og woduu, kunun, wórik res amma ina m- n pa oorik rən uni n pu oorəkaa rə gblata wessat. iya ipii tentə rə paa ai in mee i pu na mari dii go pa koo boneya ko boneya a pi ya'an dəa ko bone ya a pi ya'am də monde buttə a pu ya'am də a əngə asau wessa saa əngə paá n an anni rii ya tigə pa to i pu oorik rə iya i pu tenste rə pa ai ina soris zok ina pi borimka rə an ina deas riari bil boo sə na pó aá.